ani debenu wemu mabio in ya worora bun mɛ mina ame mariage zi zeze amuwe amevɛ luwa bɛ tawe a sɛmu dia han diamu aba nasiaso adɛ designer a ba wari wian sara bɛ tawɛ'a a organiser han bache ra mahan chaise ra han lere wa deplacement avɛni eglise zi ou bien awavɛ ho mairie ou bien awavɛ se'an photo we dans les endroits emblematiques du pays toba wian muberaso wian a gerer avo a wa'avo um hɛni mariage bɛnɛ bɛ tawe'a a'a imi bera mu wian wari saravo don wa'i lo ho eglise zi towa vɛ sewa photo we wa'i sowa photo we towa'a bwe ho hinna awa wabwere awa aji aba nicoza awa jo han'a groupe ra cruru adɛ mimi coza chorale <hesitation> artiste ra aba mibin awabe place si dɛ'i reserver a na wabena awa ɛsi wa'i ɛsi'a abani coza webwe'a sewa photo e amɛ ma ma'i han amiwɛ do'uwa awa uwan wa gateau ahan brochette ti wa'un bera mahan boisson amudɛ wanɛ ba zama na mubɛ'a benɛ ama zin fani tun yisan ni tun yan'i san omibeni seni fa une semaine amu'a benɛ asin mɛna ma tete o une semaine yan'i vo awavɛ wa nuit de noce dans un pays etranger